puwaq'ij xintij che walmasaal, <hesitation> saqmaloob' richib'iil kinaq', jak'am kinaq' kib'ix chiran <noise> li saqmaloob' qet- am che ela' kirya' li ak', keqasnek xaqara <hesitation> otz na poon wa qas re ak' qas re cha taq qachan rimal k'o na poon rikiy, ela' ko na poon richoq'ab' karya' nan richoq'ab' qab'aqiil, kirya' richoq'ab' qalwaal, chiq'ab' qajloom, qachomb'aal re kela' otz qab'an qachaak xaqara' pi alnaqiil ke'l kaan li chetaq chaqan taq ak'alaab' xa' kela' otz kalmasaal wuxu' kisanar re ke uxulnek, xaqara' re kiktujuj kiib' re otz ke'l kaan pi kichomb'aal xaqara' <hesitation> qet- am che li saqmaloob' laaq' kab'an pi xoot, laq' qab'an pi xaltin laaq' qarujon, laaq' xu' qach'itij qaj pil xaltin xaqara' laaq' <hesitation> xa' taq muchmaj qab'an chiran wuxu' qaya' niin, wuxu' <hesitation> xu' atza'm richib'iil li seb'oyex, wuxu' ritikeel laaq' qatij rik'in chilmol wuxu' kinaq' e puwaq'iij xintij re'en rik'in jak'am kinaq', li kinaq' qatzakan teka'ar' laaq' kamuchon wuxu' qe jaq'an. qajak'an pe cha k'a' wuxu' che jun muchb'al <hesitation> tib'iliil laaq' katijan xaqara' li kinaq' pi ritikelaal xu' laj seb'oyex, atz'am xaqara' niin qaya' chipaam qet- am che cha'nem rii' qas k'axtil chek laaq' xa' qalaq'ol pil k'iyb'al xaqara' rajawxiik qaqeta'maj che qatzaqt kaan li qeech ela' qas rajawxiik qatzaq li kikinaq', k'o uleew kinaq' k'o rij chinooj che laaq' qatijan xa' kela' kirya' qachoq'ab' <hesitation> xaqara' kirya' richoq'a'b' taq ak'alaab' re keb'inek, kexik'nek xaqara' re ke'l kaan kitujneem wuxu' kichaak pi kajloom